Alura se ti mange l'ai sicürament a ven ël fia catìu e pöi ën general cuandi ti mangè la bagna cauda da nui auti ch'al e pien-a d'ai pöi l'as ën fia ch'a fa s-giai e pöi se ti beu, se vade a beivi tantu tantu vin co li t'las ën fia mefitich